هقدر اغير اطار سيارة او دراجه هو أنا اول حاجه هعملها هو ان انا هطلب مساعده من أي حد قدامي يعني مثلا لو فيه عربيه بتعدي اقدر اوقفها هعمل كدا عشان مبقاش لوحدي في الموقف يعني وناس تساعدني ازاي اغيرها، بعد كدا هشوف الفرده اللي هي الاستبن اللي موجوده يعني لو حصل ظرف زي كدا وهجيب حد يساعدني واجيب مثلا الطاره اللي هخلع بيها الكاوتش القدبم واركب التانيه انا معرفش لزاي اركبها بس يعني هتصرف وقتها